So homo fuu hokkitirii hoore mun e jilli, ɗun waɗta so jilli ɓeydoo tekkude. Homo fuu du e yiɗondirɓe. Tawree muñal, tawree faamu, <hesitation> tawree sawraare. <hesitation> Tawee du yurɓeende ana woodi <hesitation> peeral. <hesitation> Ɗun ɓoƴƴinta jilli ka.